Pudsunudsija tüütäs niimuudu, et ütest otsast tulõ õhk sisse ja tõõsõst vällä. Ja tä tõmbas õhuga pudsuq ja puruq sisse. Jah, ja peräst võtat tuu kotikõsõ vällä puruga ja viskat ärq.